Nolonanda x <hesitation> i, veen tixhi luujan naxhinxi takate najanxhi ha tuntanxhi tuku yo'o niteñal ni té ñaxhi lujan na'a naxhintanxhi texhí, najani tuku.